Tko yapah henyoleh nyinchah noh toh yapah nyoleh nyinyahnoh iyapah nyinyan iyeeh yapah pagh aah meminyeh tohklukuhyeh mbolea meminyeh tyonah tyoay mbolea njah mbolea nyan puress chinih pah katanyandeh chini tukuchan pa katanyan ayah asah monah ropien choh kyoloh mbolea noni tenah nyonih manyah atah ngat monanyun mbolea bei kali asah ketumianachah nyuh pa skah chuh pa kiyak chomih kiror ayah alafu ngat iyapanonih nyoruh peechonih kenyoruh peechonih keluh keluh tahketetea kutangh anoh kutang skull chonih kituteh tenyonih kwam pich kemay reltah mweswah saba mahindi ameisha kechenguh tukuh walaka kyai mchelen nini ni mchele bei kali ngat mchelen bei kali peteh anah nyuh skull fees yih kchonih choh kitumianah pat meminyeh kitangah keyar nyuh leani yenyuh tyonah leh tyona knyuh toku nyeh cho chinih kitumianechah nyah kutumia nan zaidi tumianan tukuchuh leh tumianan tukuchu leh tyonah tyonah tinileh marakwen klah klah pyasin tuteh. Chonih choh mikwah kitumianah pa kwaleh tinih mitah poryoh kwileh chonih klah chonih takukwah ropien chih kinyoruh chopah skull nyorchip anah atoh metumiananyeh nyileh kyeh ooh ngoh pkwonoh ananyuh ngat akwahchahkimeki somanechah tkwul atah kenyoruh chah nguh msomo kwanyi nit nguh msomo kutang tagh kenyih michah kenetah kegh nguh lah wechara anyin skullih kengaraka akengaraka monechoh toh chahchi meksauh tagh ngalah skull kengarakah pichih kotang tagh atekah akeychih nyoh karam atakungarakech asiyech nganyonih anguh so michah kengarokah key lenyonih ngoh monechonih yenguh michah keporyoh lenyonih ngoh monechonih michah keporyoh meningho skull akeporyohchah nyonih leh kuliman akuna kitangah nyoh kingorakay chumbin mekyaribu kyam chumbin kwileh bila mwagh omba peitah nyinih mih orih petah pat kenyoruh chonih kecheng chonih kenyoruh sapeide petah lenyonih mba achahyeh mbah lahaniyeh nyihleh compound tanyan knyull lenyonih tomaminyeh sapuni amba kawh kwa kuna kwakunah kigh nyoh ngorokech ombo wolo takwoy tapichiyachituh tkwuni kih chonih leh sapuni sapunih ni bei kali keteh nyonih poryoh pat kibarua inyorunyih chonih kyalitinyih kepah kyal sapunih nyopah tagh nyoh korom nyinih nyoh nyinih mih kawh nyonih nguh nyoh konu afya omba kawh tokmaminyeh nyonih maminyeh kiina kakigh mbo kayonih tomaminyeh sapunih ombo wolo nyonih nyohleh nyoleh nyoleh rahisi nyole ngumu mba kawh tamitohnyih nyonih ngoh stiwalyah kichoni choleh ngorokah kuh kulukuh kawh safi. Koh cheteh lehsor atomewunotnyeh srenguh kmemukenyeh wiyah tangah safari safari ngunah aseteh akmeminyeh sapuni kikkedong safiri nonih kewetenyih kmemingeh kiini kewenyih ngarak amba yanayih tewuyah chengunah kitangah nyoh mih yanah ak sahii chonileh mtekenyeh sahii kelah peoh akunah pei juu hii ni bei kali tinihkepah ata utapanyah mguu tkonyih kel pakah terelenyih toh kewetenyih kapich endah kewetenyih anah sawa iwetenyi pat lenyonih kewah terih areh ktul timeminyeh ropien aai knyull knyull yenyuh kasin yeyote achah lehachahenyuh kimuktohchan keyh pat keporyot ketemekan kemistenyih kiwotyon tehnyorunah kigh nyomenyih kurel tah toh mwooh lah kenyanetenyih sahii kingwanit uchumi zaidi kenenecheh nyileh ndachi wechara lendeneh lendeneh lendeneh akuna iporyoh nyih pat lenyoni nyonileh b kawh kchetehleh moningh kikiporyeh cheten nyoman michah keporyoh monechoih wechara toleny the nyoman to anihyeh tolenyetienyih kah tekinyamitah mwoolah tokyoh somenan kutoh mih katolenyah kimneh aai wolo lakini chichay kisoman mulko kutopan chitangah loh wena mih angah nyoh mih yoporah yih mih angah nyoh mih yohtokayih manget nyeh nyah mih yotoh kutoteluh nyah min yoporah mekah kutyarta kurektah yoporah. Nyah kohmwooh chi tay la wechacharah mih torot karam mungu tolenyetinyih nyoman nyadan karam kesagh mungu kungarakech ketokunah pikachoh lewur ketagha tagh lewur ku; liko nyay kimburay yeteh klah chih wechara to nyarah momakanyeh kimneh lah temakanyoruh kiyarah lah maendeleo nyolah nyinjah noh nandeleo lo achah letinah mihchah mbo wolo chechan chi mapechah skull kikehnyoruchah mandeleo michah kerosunuh tolenyeteh kepkwonah lah kepkonah lah endechi pengineh kikesomanacha tkwul toteh michah atah kimasomenah supuh kyosomana pat mbo wolo kyonyorwah tkwull kyatikah tag tkwull nyetteh michah ngo monechoh chetteh kikungarekech kupor weh lah kemi kigh nyo kaleh chiregah so maswali nye angah nyoh mitonih kigh yeh nyo mitonih nyon tingetan pat storinech chinah mih kawh historihechan pat kuteteh michah kawh ngo moning keyh <hesitation> agha kigh nyo karam ngoh karam ngoh monechan akyapah monechuh nyoh karam anebah pat horr nyo karam lah lendey areh nyarah aren nyarah atamapah the taku telesan takepah lentoh cha leh way pokoti mih nyondah koyagh tongitakwan kigh nyondah koyagh petechah koyagh nyu nyaripan mombah chilah wechara memingeh koyagh nyarah atemeyip pich asiyech ooh chopkonah likuh neeh <hesitation> chopkonoh likuh salway amelikuh chelolosai.